د موسیقې د یو وسیلې یا آلې زده کړه دومره اسانه نه ده څومره چې خلک فکر کیي. دا چي د موسیقې د آلې ژغول یو هنر دی، نو ځینی کسان دا هنر په طبعی توګه تر لاسه کړی او په دې برخه کې ښه استعداد هم لری. که څوک وغواړي چې زده کړه وکړي، نو هغه کولای سي چې یو آله انتخاب کړي او بیا یې په اړه په انټرنیټ کې او یا هم یو کورس کې زده کړه وکړي.